Nɔ Togɔ nɛvɛla wamo ɛkʋyɛnɩ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ mɛ ɛkʋyɛ wanɩ lanʋ tɛɛ wakʋtɔ mɔ ɛzo bʋakʋ akonɛsɩlɩ kanazɔ nɔ azɔ wɩanʋ fofo nʋakanɩ zo dɔnɔ ɩsɩ wakʋtɔ mɔ omole wakʋtɔ mʋ ɔzɩa mɛ ɛkʋyɛ <hesitation> ɛdmɩ lafa kɔ nazɔ mɛ ɛkɔ bʋakɔ nɔnakɔ nafa la nafɔ nʋnanyɛ ʋzʋa nafɔ nafɔ nʋnanyɛ ɛzʋnɩna yɛ fofo mɛ nanɛkʋyɛ wanɩ lafa.